Bɛkasɛ nsonsonoeɛ a ɔda kra ne kramane ntam a <noise> bɛ nsonsonoeɛ he deɛ nhyɛ da nna adi beberee efirisɛ benyinaa bɛyɛ ayɛmmoa. Benyinaa bɛyɛ fie mmoa nanso nsonoeɛ kakra a ɔda bɛmu ne sɛ, wohwɛ kramane a, kramane hunu asɛm biara na ɔɔpo wooo! Woo! Woo! Woo! Nanso kra deɛ ɔmpo saa, nti berɛ biara bɛde bu bɛ sɛ kra nim nyansa sene kramane. Ansa na wobɛhu sɛ kra ɔɔsu kɛse wɔ asɛm bi ho no, na asɛm no atumi no anaa ɛɛhu anaa aaboro ne so ansa na wahu sɛ kra no ɔɔsu. Bio, kramane deɛ ɔnam a baabi deɛ ɔbɛnya biara na waagya ne nan, nanso kra deɛ ɔbɛnya aboterɛ watutu fam ansa na waagya ne nane agu mu na waasane aakata so. Ɔmpɛ sɛ bi bɛhunu sɛ aagya ne nane wɔ ha, nanso kramane deɛ baabi a ɔnam biara no <hesitation> nsonsonoeɛ a ɔda mu ne no. Baa bɛwe bɛnam no nso kyerɛ sɛ <hesitation> <laughs> kra nam ɔɔdɛ sene kramane nam. Ha yi binom wɔ hɔ a bɛwe kra ne kramane nam no kyerɛ sɛ kra nam ɔɔdɛ sene kramane nam. Enti nsonsonoeɛ a ɔda kra ne kramane ntam ne no.